Misy ny efatsy ambin'ny folo febroary io moa zay da fety natoka hoan'ny olo mifankatia olo-hokan'ny mpamato, hokan'ny mpivady eo avao koa ny mpinama hoan'ny olo akekin'ny fonao zay la anatin'io ao zay la mifampizara aa fanomeza soa aa akoa zay ny mofomamy isankarazany, ao avao koa ny karany-karazany na vatomamy isankarazany; bobo sy ny sisa.